Beta pernah pertama marantau di orang pung negri, beta seng tau cara bacuci pake tangang tu bagemana. Seng tau katong su biasa di kampung tinggal deng orang tua to, jadi katong cuma pi barmaeng-barmaeng barmaeng datang buka baju buang saja. Barmaeng-barmaeng barmaeng pokonya setiap hari bagitu saja. Pas pertama tama katong mo pi kuliah di orang pung kampung, su biasa di kampung deng katong maeng lego kasana kamari kasana kamari, pas katong bajalang datang taru, su tumpuk. Seng tau katong mo biking bagemana. Akal su mati. Pertama ni, pertama merantau deng katong pertama bar katong bilang oo bacuci ni bagini, caranya bagini. Hidup merantau ni orang bilang biar katong seng pernah rasakan yang katong bilang blom pernah biking akang di rumah, pas katong su ada di katong sandiri ni. Pasti katong dengan sendirinya katong Tau akang cuma ju tau jua katong harus palang, oo caranya bagini. Nah kalo beta mulai kaya rasa pakiang su banya ni, pakiang su banya beta tumpuk-tumpuk, beta telpon, beta tanya, tanya tamang-tamang yang di, di beta pung tetangga-tetangga. Ini kalo katong bacuci ni pertama bagemana, apa kamuka, bagemana, baru beta baru pertama ni. Be tamang dia ajar, sudah dia ajar selesai yo beta kasana, beta ka rumah, beta praktek akang. Pertama beta timba aer. Baru ini bukang timba aer la katong putar e orang bilang kalo orang kota bilang putar kran. Tapi ini kas, ini seng, katong pi di aer ni, mata aer, mata aer katong timba, katong tarek pake tangan. Katong tarek, tarek tarek tarek tarek, pokonya bukang tarek satu kali la ember pul, seng. Ini katong tarek sampe lima tali baru aer bisa pul katong antar lai, katong kasana, katong siap parteng-parteng ni. Ni bet tamang bilang, siap parteng-parteng selesai Parteng la katong timba, katong taru di tampa steng kosong bagitu barang dua lah. Dua abis itu katong timba selesai, pertama katong harus, pakiang kotor yang karing-karing katong rendam akang di aer. Rendam katong kuca kuca kuca pake tangan ni bukan cu kuca pake kaki tapi pake tangan. Katong kuca kuca kuca kuca kuca kuca, pokonya sat pokonya baju kameja kuca akang sandiri, jang kuca talalu kuat lai ini kan baju ni katong marantau ni, jadi kalo katong kuca kuat nanti akang warna kan luntur, kaya akang pudar bagitu. Nah, katong kuca selesai, baju kous, katong baju-baju ini ni baju-baju biasa katong kuca, katong pung celana, kalo celana ini kan ya celan lepais ni, cacalana tabal-tabal ini jadi katong harus kuca deng tangan tu harus kuat. Ha kuca kuca kuca selesai, katong ramas akang. Katong kaya ramas, pokonya ramas, ramas baju, tapi jang talu ramas kuat lai nanti akang tarobe lai se mo pake apa? Pake karong? Kan seng mungkin, katong harus pake ya sesuai katong pung tenaga saja. Ramas. Berarti akang pung aer itu, aer yang tadi katong rendam itu akang tajato, nah itu katong taro akang di samua ni katong ramas samua-samua, kaya kame cu kameja, baju-baju kos, calana panjang Biasa kan ini kalo abis ramas katong taru di porteng kosong. Abis itu, katong timba aer lai, timba aer jang talo banya. Timba aer, selesai, katong jang talu banya barang em satu kalo katong bilang dua sibur bagitu saja. Dua sibur ka tiga sibur ka katong sesuaikan akang saja. Ha abis itu katong taru sabong. Ha sabong katong ku biasa kalo laki-laki ni kalo bacuci itu dia kuca akang deng tangang, kuca kuca kuca sampe akang punya babusa itu babusa sampe nae-nae. Ha itu baru dong bilang itu sabong banya sudah tu, deng pakiang akang harum. Kalo laki-laki ni bacuci tu biar seng barsih yang penting harum. Ha bakuca selesai, rendam akang di sabong. Di sabong. Katong dudu sadiki dolo, katong pi timba aer, katong rendam akang deng sabong tu. Katong rendam akang, selesai katong pi timba aer, timba aer di yang mata aer ni. Timba ka sana supaya persiapan katong ba kaya abis bersih akang dari sabong bagitu. Nah abis timba aer di porteng kosong selesai, na katong datang ka sana, katong kuca. Kuca deng sabong. Kuca kuca, pokonya kuca kameja, kuca ini, kalo di sabong ni katong harus jang kuca talalu kuat nanti, biar katong bilang harum lai, tapi katong jang kuca talo kuat nanti akang pung Warna itu akang pudar. Na katong kuca, pokonya kuca ya sesuai ini saja. Kuca kuca kuca kuca selesai, katong buang, bukang buang sih, katong taru buang akang di aer yang porteng yang tadi katong timba aer ni, timba aer tu la ada aer dalam, katong buang ka dalam aer tu. Abis buang, pokonya abis buang ka aer katong kuca lai, kuca yang pakeang-pakeang yang masih ada ni. Katong kuca kuca kuca kuca kuca kuca selesai, nah katong buang ka aer bersih ni. Nah aer bersih ni abis itu katong cuci porteng yang tadi ada sabong itu. Ha katong cuci, katong ambe aer sadiki deng sibur itu katong siram bersi. Dalam parteng itu embernya itu perteng, pake perteng. Perteng ini supaya akang pung sabong-sabong ini jang lari. Ha lari itu katong pi timba aer lai, katong rendam akang sadiki deng aer yang tadi katong lempar dalam aer tu pakiang-pakiang taru, katong pi timba aer lai katong salin lai di porteng yang katong mo bersi akang ni. Ha selesai, selesai itu, ha katong pul ke. Katong pul akang dari sabong-sabong katong e bersih akang selesai, katong buang ka porteng yang satu lai, ka ember yang satu lai. Haa pokonya biking bagitu sa, sampe katong buang aer itu, katong timba lai. Yah kalo katong mau pakean akang bersih tu, biasa kalo dong bilang par beta itu Spul tu harus tiga tiga kali, karna tiga yang teah yang tiga kali yang terakhir ini harus kalo ya katong mau harum tu katong lia akang pung sabong yang harum tu. Nah, abis itu katong pul lai, ha katong abis itu katong kuca sampe katong bilang akang pung babusa ni samua hilang, ha akang hilang bagitu hilang baru katong ka air bersih lai. Ha air bersih itu katong ramas lai, katong ramas ramas ramas ramas sampe katong bilang seng ada babusa lai. Nah, itu katong buang aer samua-samua katong biking akang karing, nah katong timba aer baru lai, aer baru, katong isi dong bilang sabong harum ni. Sabong yang akang paleng harum sudah, katong lewat, siang-siang orang lewat bagini, wih lak-laki ni pung baju harum e. Ha apalagi kalo laki-laki ni kan bacuci jua yang penting harum saja. Ha abis itu, <hesitation> abis itu katong biking e yang sabong harum itu, katong rendam akang. Katong rendam, ya kalo katong mau agak lama, biking akang lama sadiki, supaya akang harum tu tatempel. Munya masu samua di katong pung baju-baju. Nah abis itu, katong pul lai, katong pul akang, bersih akang, pokon core kas turun kas nae kasturun kas nae, ha selesai baru katong ramas. Ramas tapi jang talu ramas kuat lai kalo kalo kuat nanti akang pung harum harum akang jatoh lai katong pakiang seng harum lai. Tapi laki-laki pu biasa dia kalo bacuci Dia sadiki sadiki dia cium ih kaya seng harum ka, kaya seng harum ka. Pokonya bagitu sa, setiap lia ih oh harum, harum tu dia su pisah akang. Ih kaya seng harum ka, dia rendam lai. Rendam rendam rendam, ih kaya harum kah, nah baru pindah lai. Pokonya bagitu, pokonya biking akang dari, dari pakean pertama sampe pakean terakhir tu dia harus cium akang do, oh harum harum harum harum. Nah ha abis itu bersih akang selesai katong buang akang pung aer-aer samua, tong bersih ember-ember, nah baru katong pi bajumur. Ha bajumur jua, kalo katong bajumur ni yang penting <hesitation> bajumur supaya akang cepat karing, katong tinggal kabas-kabas akang selesai buang akang pung aer, katong kabas sadiki katong jumur di tali. Bawah matahari tu supaya akang capat karing. Haa abis itu bersih katong pung tampa bacuci tadi tu. Kaya sabong-sabong akang pung kuli-kuli tu katong isi akang dalam plastik, supaya jang akang berantakan bagitu. Katong isi dalam plastik, katong buang akang di akang tampa, porteng-porteng yang tadi yang sikat deng papang itu haa sikat deng papang ini katong taru akang bersih akang di akang pung tampa. Bersih selesai pul akang samua, katong taru akang di tampa, ember-ember, ha abis itu siram tampa yang katong dudu ni kan ada masih ada sabong jang sampe katong Talucu di situ lai, apalagi sabong ni kalo katong badiri di akang, ha talucu. Bersih samua, selesai, ha baru katong bisa istirahat. Kalo katong bilang pekerjaan tu, di akang pekerjaan ni akang e orang bilang biasa-biasa tapi yah butuh otot lai. Oke, itu katong bacuci.